Le izy mifandray satria <hesitation> ny tegna tokony ho izy le raha efa nieriteretinao ihany no andeha hovolagninao sauf hoe anao le <noise> tratran'ny amboriagna regny igny anao ndraiky tafandraiky hafa raha dinihinao de hafa raha aboakan'ny vavanaoio de lasa ve- na anao zegny very aminazy.